jina thi chujni chujni jeeni dithu chuena thu xruana xran nchi thu sen chuan thuxen see thulo nixi chasen ni ntꞌina nixi chincha bee'na chixrua na ncho thosen thingaxen jꞌana yuu ban yuu bangiana nixi nchi thiyia nda xroan xanchi toon chujní icha thulo thi thi ndasen chaseni yanchi jina yanchi chaꞌbena nchexuana vayia ndía xanchi ndóna thi thulo nduje ni jina nisin icha chujni icha nche xruan na keña sen cha seña nditu chaꞌbesen nchexuánsen geen thin ndía toon chujiní ji.